Ka edhe ushqime që nimojn’ për forcë, nimojn’ me i bo njerzt ma t’fort’, nimojn’ n’krijim t’muskujve e ndër to jon mishat pa vjam. Peshku, pula, prap vetë, gjeldeti, jogurti, tuna, qumshti edhe drithnat. Pra ushqime që kan proteina.